Në vendin tim, shumë njerëz e duan të luajnë futboll, që është sporti më i popullarizuar. Nga fëmijët që luajnë në parqe te turnet amatorë për të rritur. Sportet e tjera të zakonshme përfshijnë çiklizmin dhe vrapin, të cilat janë të njohura për të mbajtur formën dhe për të divertiret jashtë.